Pues we' qtinmit wre' a veces k'o tipo comida qtiij o a veces <noise> chue ju cumpleaños, chu ju che aveces kb'anik che más comida, caldo de pollo criollo, como are' wa' chermal más are' wa' todo, a veces kb'anik are' wa' porque para que asi ku'l ke'q invitados ik'olik qe'q ivitados ku'lik de otra aldea cha' mejor chi' chaqb'an chu familia chi', kb'anik k'chi' ki' chopik rjub' ak' ki' wi'txik, k'iwitxin, convivio kb'anik <noise> para que todo bien sale ruk' jun familia, ruk' jun ne ki' chamb'xul todo invitación, k'o veces cumpleaños r papá jun chi kb'anik chi', mejor chi' qchab'ej qb'an' todo wee', qb'an' todo wee' para keloq todo bien calidad, ju pollo, ju caldo de gallina criolla natural wre' quk' pur ak' qb'ij porque ankare' importado, ak' importado xuq pur ruk' concentrado kb'anik wi', qal bueno wi', kum ju caldo a veces trae vitaminas ki' cha ke ri abuelos a veces kyoqxoy ju tzek' ju ak' k'o rti'mlob' ki' yoqxaqaj tlawi' p pchpoom wu caldo para que así chi' ke tz'inik kelik jun porque kewa' kraj jun, jun chr choch, kk'ob'ikk chur choch, todo jun kk'ob'ikk chur choch todo chi' <noise> Para que qb'an disfrutar ju caldo, chermal nk'aan porque siempre calidad kirya' sabor jun ruk' sk'ej, kyoq xqaaj qi' sk'ej chpoom para que kelik ke tz'inik hasta jun kir tij chi' dos caldo, dos veces caldo, k'o rjlom tzek' ktijiik tambien porque, todo a veces k'o ak' ya ki' kasnik ki' yoqxqaj tla' wi' también, porque esta bueno va ki' yoqxkaj todo ya kraa ak' todo pues chemo k'chi paraque calidad kelik pues kyoqxkaj todo tipo de como se llama chpoom para que así ke tz'inik kelik todo jun qan kir tiij jun chi0 ruk' familia kirb'an disfrutar rib' jun